<hesitation> Raha hoe lokona maso ndreka, de misimisy akeo amin'ny dimy akeo izy, misy lokona maso <hesitation> a marron marron, de misy lokona maso menamena, de misy lokona maso somary malaka mangamanga de <hesitation> misy mainty, de misy somary mazavazava kely.